ما شفت أنا مواقف طريفة أنا. أنا شخص بائس، بيتوتي، جالس في البيت. أروح الجامعة ومن الجامعة أدش البيت. ما أشوف الناس ولا يحصل معي مواقف طريفة. الحياة هكذا بائسة ومكتئبة أنا في حياتي. كما قال الشاعر: "متفرد بكآبتي، متفرد بصبابتي، متفرد بكآبتي." فما أشوف أنا أشياء طريفة.